Nayute nadiki nayá xhina chí na nanyuté, teñakiñana dikiná xhian na nrí peine já kalixanró kudikinró chindo chin kudikinró nandó ña kuannrí kuka.